نتحكم في احلامي واللاوعي متاعي باش انا نعيش احلام زي ما نبي يعني زي ما نبي انا نعيش الحلم متاعي سواء كان حلم جيد ولا حلم مش جيد ونعيش الحلم زي ما نبي نتحكم فيه سواء نحط هادي نرفع هادي والا نغير هاديك الحاجة ولا نغير هذه الحاجة زي ما نبي يعني. يعني انا عندي تحكم كاني عندي جهاز تحكم ريموت ونتحكم في احلامي زي ما نبي